Namba esatu aroho, emu, ebiri, esatu. Obwokukwata emu okateranizaho ebiiri, no funa esatu. Bwo'kukwata esatu, okateranizaho emu, no'funa ena. Obwokukwata ebiri okateranizaho esatu, ofuna etano.